गस खैतो ए मनु हर् अति सैस्तभन् करितुले, फलोत् देहर् बिभिन रोब् रोगर् प्रए हत् हरि थेकेब् करि। जर फलोत् गस खैतो ए बिभिन धर्नर्, गस खैतो जोगेति हरिओत्, बिभिन धर्नर् वितमिन् जोगन् धरे। जर जोगेति ब्जोग्ति जि कोनु देमर् अजर प्रए रेख पप परि। अर् ओखुबिद अहोमोहोन्, जोदि अमि गस पसदि अधिक् परिमनत् खओ ते तिअ, ब्जोग्तिर् सैस्तक् खेतप्, बेह पप परिमनत् देख जरे। जर फलोत् ब्जोग्तिर् गसोअल् अति हम्फमन बेसि होये, जर फलोत् खैतो होजम् खेतप् बधर् सिस्ति कोरे।